Bu, chacho, precural avíus pa un tiempu i pensal, pensal abondu porque ara mesmu no te sé d’izil. Me figuru que pensava la horma d'estal ciertu d'estal solu. Creu qu'essa es la breva pa sabel si val la pena l'eshuerçu de pensal qué. Porque si no ai más naidi comegu s'acaba la umanidá i, güenu, enque tó sea pa una, pos si no lo pueis partil con naidi, tu vedrás... pos si la entretenga sedría precural si quea alguién paí.